Shai wewngeta sufuria ukaeka ho mringa ukasengeta maji shai yafo safi kwande sukari ukaeka ho ikamechemka tayari wateva waendelea ikola shai.